لو كان بإمكاني نتعلم لغة كنت نتعلم اللغة اليابانية نحب الحضارة اليابانية نحب التطور الي وصلوا اليابان والنظام اللي عايشين فيه ونحب ونحب نولي نحكي معاهم ونتبادل الأفكار مع اليابانيين نتعلم منهم برشا حاچات ويتعلموا مني برشا حاچات.